Ombaanga ooh onele yomayakulilo opashimaliwa nenge tutye endiki lomapungulilo opashimaliwa. Ombaanga omuna oinakuwanifwa ihaapu, umwe otai kombaanga taka nana oshimaliwa umwe yoo natango ohaiko tatwalako yoo oshimaliwa shaye ekeshipungule shaashi otwa itavela kutya ouna topungula oshimaliwa shoye mombaanga oo ota shikala shili meameno naa oshili yoo shakwatwa nawa. Ouna wahala oku shilongifa olo ashike efimbo toiko ukeshitaleko. Iyaa natango pamito imwe yoo omunhu otodulu okuya kombaanga okaninge yoo omaindilo opashimaliwa hano toka indila omikuli kutya nee pamwe owa hala okulanda eumbo ile pamwe osheendifo ombaanga oyo ashike ekandulepo lomukundu, ongheene pauxupi ohanditi kutya, ombaanga onele yomayakulilo opashimaliwa yoo natango yoo onele oyo hayeeta omakandulepo omukundu opashimaliwa.